I raha araiky ze zen̈y tsy haiko e. Tsy haiko i plasebô zen̈y. Izy kà raha ze zen̈y tsy tsy natirely, tsy ara-dalàn̈a edy aminaka. Fa izy kà ndreky raha natirely fo, tsy man̈ino. Ia, karà zen̈y azoko volan̈iny mahakasiky raha plasebô zen̈y.